په یوه لوړ پوړي رستورانت کې، ویټران د سختو او نرمو مهارتونو ترکیب ته اړتیا لري. پدې کې غوره اړیکه او فعال غوږ نیول، د مینو او خواړو چمتو کولو میتودونو قوي پوهه، او د ارام او مسلکي چلند ساتلو په وخت کې د ډیری دندو ترسره کولو وړتیا شامل دي. دوی باید د ستونزو حل کولو او شخصي خدماتو چمتو کولو کې هم ماهر وي.